kassiila ňiŋ beyaaŋool bee kassiila mooolule aduŋ niŋ ikaanaa jiibee ntol la semboo warta beaŋ dool bijee wool la semboo warta hadama diŋo leti. Bari allahu taalaa mossfee hadama doroŋ le buuňaa wooleatina niŋ beaŋool yaa je doroŋ assi borila.